Po jemi tu e planifiku ni udhtim bashkë. Jemi tu menu për disa opcione, po hala se kemi marrë vendimin e fundit se ku po dojna me shku. <hesitation> E di që duhet me pasë diçka që ka natyrë t'bukur edhe mundsi për me shetitë gjatë ditës edhe naj restorant edhe me ushqim t'mirë. Po dojna m'u relaksu, po edhe pak avanturë.